A ko ngilin kuma kuma nigi, a kate ngil ble nuguku kuma, sait tra gita ko yati pilei nigi na ko mene ngilin pilei enga gita, na sait tra musik noni noni musik, musik te ko mne ngilin kte gen. kate ngilin kto bla hamne nugku a musik. Kba <hesitation> ko trohlah kto noku nigi gita, pilpilei enga gita aku tanta man instrament tum ako ngil trotrohla noku regen, ako- ko ka menga interest te kto gen, na ko trohla noku si mna. Para pota ko ngilin logolo musik nigi. A musik longlo mera music, aku mne yantuei kabi baline gen. <hesitation> te sho gaku tsa ko sabla nigi me, ko ngilin longle naga musik te hrene ha- halep e no ko tsa hanoni, na <hesitation> te wats me re man rebna te pilei te kuma ri ngil bla singi te kto wenen rke <hesitation> na <hesitation> rke a man